Kuivadaq võit näütüses puuviljä: ubinat, esiki pluumi, pirni. Noh, sis võit kuivadaq siini. Esiki kallo kuivatas, lihatükükeisi kuivatas. Midä viil? Noh, egäsugutsit tsäie, tsäihaino näütüses.